Engeri abakara bakozesaga ebisaka hati akaija government. Saha zino emibaazi panadol na coarten nibyo bikukora ebyenkurora. Hati saha zinu abantu bakega amagezi, kara buli abantu tebarwaraga, tebagendaga hakinzo kubanga ebintu byebalyaga byali birungi. Tebakozesaga auti, tebakozesagaki, baitu saha zino ebintu ebikumara amani nebakozesa auti, nebakozesa sukali, nebakozesa kale ebintu, kale, osika enyama hati aho nuho kwihiramu sukali, nohiramu plessure, nosanga kale wagenda hairwaro bakutera enkinzo. <noise>